Pahiri në ni kafe mu ka derdh kafja jem te dikush tjetër edhe e kom zhyt plus e kom djeg. I kisha kërku <hesitation> falje shumë, i kisha thonë: “M’fal, u kon pahiri, nuk t’kom pa. A muj me përmirsu gabimin që e kom bo? A muj me t’pagu pastrim kimik? A muj me ta ble ni kafe tjetër? <hesitation> tregom qysh muj me t’nimu për shkak se po m’vjen shumë keq.”